भेड़िये जो चीन वो अपने परितंत्र अपह संतुलन कनके बनोंद यो सबसे बड़ो क्वेश्चन ची वो क्या होन्दु सबके सबके यो ग्रुप मा होन्दु और बड़ी भूमिका होंदी वो यो ग्रुप माँ होंद और वो क्या कण की अपह यो मुखिया चुनड़ जन हमउ घरो मुखिया होन्दु देश मुख्या हौंडा तोह उन्हों भी आपस माँ यो मुखिया होन्दु वो जन बोलोलु वन हे सबुन कण